نفضل البحر خاطر لبحر هو واحد و سبعين فالمية من العالم <hesitation> أصلا كي تدخل للبحر تحس بروحك خسلت روحك من كل شيء من ذنوبك من المعاصي لي عملتهم من تنسى روحك تحس بروحك بديت بداية جديدة وقت تدخل للبحر الماء نتاع ربي <hesitation> نحس البحر ياسر حاجة واو